पानी बोतलको भन्दा धाराको निको हो । तर, पानी बोतलमा चाइ शुद्धिकरण हुनाले चाइ निको मान्ना छन् । शुद्धका हिसाबले बोतलको निको मान्ना छन् । तर, मुखीलाइ चाइ धाराको पानी निगो लाग्दो छ । केइकी धाराको पानी चाइ सधैँ खाइराख्या हुनाले तेइ पानी खान् खान निगो मान्नो छु । धाराको पानी खायो भने तेइ पानीमा चै अर्गानिक आउनो छ । तेइका जणिबुटीबाट उत्पादन भएको प्रकृतिको अँ रसहरु जणिबुटी भएको मिक्स भएको पानी हुनोछ । तेइ भएर मुखीलाई धा धाराको पानी निगो लाग्दोछ । अब बोतलको पानी सफा त हुनो छ । शुद्धिकरण अरिकन केके केमिकल हालिकन बनाए त निगो त हुन्छ । तर मुखीलाई चाइ धाराको पानी निगो लाग्दोछ । केइकी धाराको पानी चाइ अब यदि सफा छ भने धाराको पानी जति बोतलको पानी पनि पुग्दैन । मुचाइ धाराको पानी पहिलादेखि खाइराख्या हुनाले बोतलको पानी चाइ के ब चुकिलो चुकिलो जसो हुनो छ । धाराको पानी चाइ स्वस्थ छ । स्वच्छ छ । सफा छ भने तेइ निगो लाग्द छ । औरु बेला बोतलको पानी चाइ अरुअरु बेला चाइ खानो छु । तर, मुखीलाई प्राय धाराको पानी निगो लाग्दोछ ।